दुनियाँ मा अनेक प्रकार की सब्जियाँ पाई जात हैं। जिनहे उनकी विविधता स्वाद पोषण मिलन के आधार पर पहचानो जात हैं। हरी सब्जियाँ में पालक मेंथी सरसों बथुआ धनिया और पत्ता गोभी प्रमुख होत हैं। फलन वाली सब्जियाँ में फूलगोभी और ब्रौकली को नाम लाओ जात हैं। जई वाली सब्जियाँ में आलू गाजर मूली सिखरकंद और चुकंदर शामिल होत हैं। फलिदार सब्जियाँ मा भिंडी सेम मटर गवार की फली आत हैं। फल वाली सब्जियाँ मा टमाटर बैगन कद्दू करेला तोरई लौकी और खीरा प्रमुख होत हैं। इसके अतिरिक्त मसालेदार सब्जियाँ में अदरक लहसुन हरी मिर्च का प्रयोग आदि करो जात हैं। कंद सब्जियाँ मा अरबी शकरकंद आत हैं। मशरूम भी एक महत्वपूर्ण सब्जियाँ हैं। जो फफूद वर्ग में आत। विदेशी सब्जियाँ जोकि कीवी रेड कैबेज नाम के लाओ जात हैं। इसी प्रकार पत्तेदार जंगली सब्जियाँ मा बाँस की कोपल और चौलाई और सेहजन के पत्ते भी शामिल होत हैं। यह सूची केवल एक झलक हैं। कहेकी हर क्षेत्र की जलवायु। खेती की पद्धतियाँ के अनुसार कई प्रकार की सब्जियाँ पाई जात हैं। जो हमारे भोजन को केवल स्वादिष्ट बनात बल्कि सेहतमंद भी होत हैं।